איין זאך וואס מ'עסט ביי אונז וואס איך האב זייער שטארק ליב הייסט פאטעיטא קיגל <hesitation> א קיגל מיינט אז מ'נעמט עס, מ'.. מ'נענמט די פאטעיטאס און מ'צעמאלט עס אינגאנצן מ'צורייבט עס און מ'..- מישט עס צאם מ'לייגט עס באקן פאר א לאנגע צייט און ס'האט זייער זייער א גוטע טעם.